तोता जो च एक पक्षी चे य कू हरु कलर होंदु और यू बहुत ही समझदार जानवर च यु उड़ भी सकदु और पालतू वी च